O'zaro ishonch va samimiylik bizning aloqalarimizni kuchaytiradi. Har doim bir-birimizga tayyor turishimiz, hayotda yengil yurar ekanmiz. Do'stlik - bu qimmatbaho sovg'a, va men uni qadriga yetaman.